दूसऱ्या गृहाचेर कब्जा करुंक जाता पण जितल्या पुरतेह की तय। आनि दुसरो प्राणी रवना जाल्यर करुंक जाता। पण दुसऱ्या गृहाचेर वुचपाचे पेक्षा अपल्या पृथ्वी काही बरे बाशेण दोरपाचे प्रयत्न कोरचो।